Ovinamwinyo mbiyenena okukaa katumbaa ozongombe poo ongombe ongombe popengi utuku ete twahiti twarara oyo otjikara katumba amaiyoora mena rokutja ozongombe tjizeri nao ovikuria viria tjazumbo aikotoora rukwao tjihaama tjimonangarasi yarara handje oyo irimbo maikweye omayo maikweye omayo maikweye omayo mairi aii oo popengi ovyo vikara katumba ookukaenda mairi iyenda mairi okuyenda mairi vyakaenda movivasa mokati kozondjira aviyende maviyoora tjivyekuhaama nambano tjivyekurara pehi tjimonangarasi nambano vyahiti vyarara owo handje maviyoora popengi noho irira kkokutja ovyo mena kutja vikae vikaenda ondjira onde okukapa oo ovikuria vyao mbi okutja popengi vikaenda omautuku amavipaha ovikuria tjimapeende aapetji okukota okuyenda aavikotoka oo tjimovivasa vyahaama monangarasi hapo nu ongombe yarara nangwari oyo kaiyarara maiyoora ovikuria mbi mbia mbiyatizire pehuri mbiyakotoora rukwao okuyenda aairi nao. Oopousino ousino noho kaurara noukambe ukamuna oukambe uri mokati kozondjira utuku ouna maukarara mongapi mena kutja owo ozoiri ndo ngunda monangarasi oo zeso kutja maurara owo oiri yao yokupaha ovikuria vyao kuyenda maukaenda nokupaha ovikuria no kuyenda auri nokuyenda autupuka mwindjo ndjira aihe otjukamuna ozohauto ondjira yeura Poo pa pa pakara nouzeu handje ousino uri mokati kozondjira oukambe urimbo maukaenda handje oiri ndjo oiri yokupaha ovikuria vyao ngatutje ookuyeva kwao handje mohingirire mombii yovinamwinyo vititi owo maupaha ovikuria vyokuria kavirara viyenena okuyenda avikaenda utuku okupaha ovikuria mbimaviri mbi, tjarwe otjinamwinyo tjarwe tjimbimemunu tjimbimuna noho kutjaa katjirara mautuku ongeama novitotongwe ovina mwinyo mbio mena kutja ovyo viyenena okumuna utuku nawa okutja ovyo viyenena okutara kutja ombi mbyarara viripi vyarwe mbimaviyenene okutoora virye okutja ovyo viyenena okuyeva utuku mena rokutja omeho wao yenena okumuna nawa utuku mbwi noho okutja nao ivimwe vyovipuka ovyo mbiharara mbikaenda okukaeva okukaeta ou ouna ko konganda handje ete twarara tjiva okuukamuna okupaka katukirwa nangwari handje oko karara nu tjimohara okukata ovyo mavimunu vimuna nawa utuku ene tjiva ngunda mnangasi hapo nu viriangaye oirinndjo kuwo ndjo oiri ombwa yokuyeva kuwo oviamwinyo vyaporo maendere tjina okutjingira nokutara kutja hapo mekavazapi pumekavasa kotjipuka tjimeeta konganda okuye kuria.